विभिन्न प्रकारका जनावर आफ़सित भया सिप आफ़है पाछा हुन्यान्लाई सिकुनान जसो लागुन्छ। जसोकी बानर सुख चड्डु, समस्या पड्याले भाग्दु सिकुनान, चडान् बास्सु सिकुनान, बस्साकी घोल बनून सिकुनान, कुकुर भुक्दु सिकुनान, तसोई मालिकलाई मायाँ गद्दु सिकुनान ।